Yaesa ramboeve kua mɨmba tuisa vareta, elefanta, jaereta oyomboatɨ, jukuraï jaereta oyoepɨ vaera, ani oepɨ imembɨ reta, aguiyeara oipɨ sugui mbae, jokoropi oyoepɨ, kuareta oajaete yaraku katu